Ireto misy olana ara-pahasalamana mahazatra hita amin'ny alika: ny katsentsitra, ny kankana, ny parasy, ny leptôspirôzy, ny aretin'ny voa, ny allergie amin'ny hoditra an, sy ireo faritra mafana amin'ny vatany, ny mandoa, ny mivalana, ny tavy tafahoatra, ny aretin'ny sofina. Raha mihaotra sofina ny alikanao, manongilana na manifikifika ny lohany, na mivembena rehefa mandeha, dia mety ho soritr'aretina any amin'ny sofina izany. Fa ny <hesitation> parvôviriosy, izay mifindra amin'ny alàlan'ny fiparitahan'ny diky misy otrikaretina ary miteraka fandoavana sy, no tena mahafaty alika betsaka. Famantarana ny parvô: tazo, fahalainana, mandoa, aretim-pivalanana, tsy fahampian-drano, fihenan-danja